والله، أتوقع إذا ما حد جاء زواجي، لأن الزواج بين نعيشها أكيد و زي كده، لكن سالفة الزفاف <hesitation> سالفة الجنازة، إيش اللي إيش بدرينا أصلا إنه هو جاء بعد ما مت ولا لأ؟